<hesitation> Raha ohatra zao misy olo magnano loko blondy, mainty, mena, manga, maiso a, de gris, de marron de akeo amin'ny fito akeo zany lokom-bolo le fatako longany atreto, ya f- fito.